A ny atao mba hampiegna tsi- ny siramamy am'sakafo, ny tegna tsara aminazy voalohany jus le jus tegna jus igny fa matetiky antsika magnano raha be baka tsika magnano mbôla asiàntsika rano de rano igny am'zay tsy maintsy mangataka siramamy de tsara znay direkta fa io jus igny igny mihitsy no ra- <hesitation> igny no hohanigna de avy ake koa matetiky antsika magnano desera regny mizaha le a fruit mamy fao zany ata siramaminy fa tsy ata a- tsy ampiagna siramamy eky izy.